ارے میاں دیکھو سیلف لیس ایکٹ مطلب بندہ بِنا اپنا فائدہ سوچے سامنے والی کی ہیلپ کر رہا. جیسے بس چیریٹی کرنا، کسی کو ہیلپ کرنا، کوئی پرابلم میں ہے تو اپن ٹائم اور انرجی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. اس کے پاس اس کی خوشی کے لیے تو اب اس کو بولتے سیلف لیس ایکٹ. اب فلسافیکل اینگل سے دیکھو کچھ لوگ بولے ہر انسان سیکرٹلی اپنے لیے ہی کرتا، سیٹیسفیکشن اور ریسپیکٹ کے لیے. مطلب ایون اگر تم کسی اور کی ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ کا دماغ اچھا فیل کر رہا یا لوگ اپریشیئٹ کر رہے ہیں تو وہ ان ڈائریکٹلی آپ کے بینفٹ میں آ رہا. لیکن پریکٹیکل لائف میں موستلی ایکٹس جینیوئنلی سیلف لیس لگتے جیسے سٹرینجرز کو ریسکیو کرنا، پانی میں گرتے بچے کو بچانا یا ڈونیٹ کرنا بِنا کسی پبلسٹی. مطلب اصلی انٹینشن اگر دوسری کی دوسری کی < help > کرنا ہے تو سیلف لیس پوسبل ہے. ایزی ورڈز میں بولے تو سیلف لیس ایکٹ مطلب دماغ کا ہیرو مومنٹ سمجھو، تم بس دوسروں کے لیے ایکشن لو. اور اپنا ایگو سائیڈ پہ رکھو، تھوڑا فلسافیکل ٹوسٹ ہے لیکن پریکٹیکل سینس میں پوسبل ہے یارو.